हिउँके नाम सुन्ते मातुर न हमरा दोसर प्रकारके एउटा खुसी आइये दिलमे, हमरा बरी मन लगैये कि हमहू कहियो जाके हिउँसे खेलु, ओकरा देखू अपन आँखसे काहेसे हमे अभी तक्ला अपन आँखसे हिउँके न देख्ले बारी का। आ हिउँ कहेवाला चिज त हरदमसे न परैये इहाबा काठमाडुमे । ओकरा लागि एउटा समय रहैये उ समयमे निमनसे हमनीके जाम त देखेके मिलैये हिउँ, आब जैसे हिउँ आब ठण्डाके समयमे परैये चाही पानी पर्गेल आ ठण्डा बाटे न त हिउँ पर जाइये जैसे इजगा बाटे हमर उहाबा काहा कौन न पाहारमे हिउँ खासैये। त हमरो बरी मन बाटे कि हमहू कहियो जाम अपन आँखसे देखम हिउँके उजर उजर हिउँ, खेलम, हिउँके उठाम, हिउँके खाम आ हिउँसे बल बनाके अदमी सबके पिटम उहेसब हमरा करेके बरी मन लगैये । लेकिन आब कहिया जाम कहिया जाम हमरा नैखे थाह लेकिन कहियो जाम न त हमे अपन संगहतिया सबके लेके जाम जैसे सुदीप होगेल ओकैनियेके लेजाएके बाटे हमरा अथि उहाबा हिउँ संगे खेले। काहेसे अकेले जाम त मजे न आइ नत खेलेके उहेला आब संगहतिया संगे जाम त मौज मस्ती होएबे करी हिउँ भी देख्लेम, नाजारा देख्लेम मनमे सन्ति भी होजाइ मन हल्का होजाइ ओकर बाद हमनीके अपन अपन कममे भी नीमनसे कर सकम नत। हमनीके मन हल्का होजाइ त अपन काम निमनसे करे सकम । औरो टाल कुछो हमनीके निमनसे कर सकम उहेला हमरा हिउँमे जाइके मन बाटे।